сәлеметсіздер ме құрметті әріптестер шақырылған үкімет мүшелері лауазым иелері
отырысымызды бастайық
депутаттарды тіркеуден өтуге сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық депутат қажетті кворум бар сенаттың отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар күн тәртібінің жобасы сіздерде бар
күн тәртібі бойынша дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бір депутат
жақтағандар қырық бір
қарсылар жоқ шешім қабылданды күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер
шымкент қаласынан айгүл жарылқасынқызы көпбарова сенат депутаты болып сайланып қатарымызға қосылды айгүл
мінеки әдемі қазақтың келіншегі

енді менің ұсынысымды қабылдады әйел азаматты жіберіңіздер дегенмін
әкімшілікке мәслихатқа көп рахмет айтамыз
айгүл і жарылқасынқызын құттықтаймыз депутаттық қызметіне табыс тілейміз
жаңадан сайланған депутат белгіленген тәртіп бойынша палата отырысында ант береді сондықтан ант беру рәсіміне көшейік
ант беру үшін мінбеге айгүл жарылқасынқызы көпбарова шақырылады
қазақстан халқына адал қызмет етуге қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін
ант беру рәсімі аяқталды
жаңадан сайланған әріптесіміз бүгін берген антқа адал болады деп сенім білдіреміз
құттықтаймыз сізді
құрметті сенаторлар енді
жаңадан сайланған депутатты сенаттың тұрақты комитетінің құрамына сайлау туралы мәселені қарастырамыз
сенатор айгүл жарылқасынқызы көпбарова әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің құрамында қызмет етуге өтініш білдірді
келісеміз бе
онда айгүл жарылқасынқызы көпбарованы әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің құрамына сайлау туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бір депутат жақтағандар қырық бір шешім қабылданды қаулы қабылданды
комитет жұмысына өз үлесіңізді қосасыз деп сенімдіміз
құрметті сенаторлар
күн тәртібіндегі келесі мәселе екі мың он тоғызыншы екі мың жиырма бірінші жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы жөнінде
алдымен ұлттық экономика қаржы министрлерінің және ұлттық банк төрағасының баяндамаларын тыңдап содан кейін сұрақтар мен жауаптарға көшсек келісесіздер ме
онда бірінші сөз еліміздің әлеуметтік экономикалық даму болжамы бойынша ұлттық экономика министрі руслан ерболатұлы дәленовке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
екі мың он тоғызыншы жылға арналған елдің әлеуметтік экономикалық даму болжамының параметрлері бұрынғы деңгейінде сақталған және өзгермейді
екі мың он тоғызыншы жылға болжамды базалық талаптары мұнай бағасы барреліне елу бес ақш доллары жылдық инфляцияның нысана дәлізі төрт алты процент жалпы ішкі өнімнің өсуі үш те сегіз процент
екі мың он тоғызыншы жылы номиналды жалпы ішкі өнім алпыс төрт те үш триллион теңге көлемінде болжанады
экономика салаларының даму қарқыны болжанатын өсу шегінде қалады өнеркәсіпте бір де алты процент ауыл шаруашылығында алты да екі процент құрылыста үш те жеті процент саудада төрт те үш процент
экспорт елу төрт те төрт миллиард ақш доллары импорт отыз екі де тоғыз миллиард доллар көлемінде болжанады
екі мың он тоғызыншы жылға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлері ағымдағы жылдың сәуірінде нақтыланған көлемде сақталған түсімдері
он алты триллион теңге шығыстары он бір де тоғыз триллион теңге тапшылық бір де төрт триллион теңге немесе жалпы ішкі өнімнің екі де бір проценті
бұл ретте бюджетті нақтылау шеңберінде ұлттық қордан нысаналы трансферттерді қайта бөлу ұсынылады
үш жүз жетпіс миллиард теңгеден үш жүз миллиард теңгені әлеуметтік күшейтуге тұтынушылық кредиттер бойынша халықтың борышын төмендетуге сондай ақ үкіметтің резервін ұлғайтуға жіберу ұсынылады
сонымен екі мың он тоғызыншы жылға республикалық бюджетті нақтылау кезінде экономика өсуінің болжамы бюджет кірістері шығыстардың жалпы көлемі және тапшылығы өзгермейді
назарларыңызға рахмет
рахмет орныңызға отырыңыз
келесі сөз үш жылға арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі әлихан асханұлы смайыловқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға өзекті әлеуметтік сұрақтарды шешу туралы мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыруды қарастыратын екі мың он тоғызыншы жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау жобасы ұсынылып отыр
заң жобасы екі мың он тоғызыншы жылға арналған елдің әлеуметтік экономикалық даму болжамының көрсеткіштерін сақтауды ескере отырып қалыптастырылды
республикалық бюджеттің
негізгі параметрлері өзгеріссіз қалады
президенттің тапсырмаларын іске асыруды қаржылы қамтамасыз ету тікелей инвестициялар қорын құруға көзделген қаражаттың бір бөлігін қайта бөлу есебінен жүзеге асырылатын болады
бюджеттің шығыс бөлігін нақтылау үш бағыт бойынша жүзеге асырылады
бірінші бағыт халықтың тұтынушылық кредиттері бойынша борыш жүктемесін азайту
өмірлік қиын жағдайда қалған азаматтар санатына жатқызылатын әрбір қарыз алушы үшін тікелей және атаулы қаржылық
көмек ретінде мемлекет үш жүз мың теңгеге дейінге жалпы мөлшерде негізгі борышты және ол бойынша есептелген сыйақыны өтейді
осы мақсатқа жоба сексен тоғыз бүтін оннан екі миллиард теңге сомасында шығыстарды қарастырып отыр
екінші бағыт жұмыспен қамту
аз қамтылған көпбалалы отбасылары мен жастарды қолдау бойынша пәрменді шараларды кеңейту және күшейту
бұл мақсаттарға жүз отыз сегіз бүтін оннан алты миллиард теңге бағытталатын болады
оның ішінде бір жарым миллиард теңге бірінші қыркүйектен бастап аз қамтылған және көпбалалы отбасылардан шыққан балалар үшін жоғарғы оқу орындарына қосымша бес мың білім беру гранттарын бөлуге
екі бүтін оннан төрт миллиард теңге бірінші қыркүйектен бастап техникалық және кәсіптік білім беруде жұмысшы мамандығы бойынша оқып жүрген студенттердің стипендиясын отыз процентке ұлғайтуға
бұл жүз жиырма екі мың оқушыны қамтиды
қырық тоғыз бүтін оннан екі миллиард теңге қысқа мерзімді кәсіптік білім беру және бастау бизнес бағдарламасы арқылы жұмыссыздар мен өзін өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларымен қамтамасыз етуге
сондай ақ еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша шағын кредит беру көлемін және стартап жобаларға берілетін гранттар санын ұлғайтуға
он төрт бүтін оннан төрт миллиард теңге нұр сұлтан алматы шымкент қалаларында он мың адамды қамти отырып жұмыс істейтін
жастар үшін сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй салу көлемін бір мың пәтерден үш мың пәтерге дейін ұлғайтуға
жетпіс миллиард теңге атаулы әлеуметтік көмектік төлемдерін ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен бірінші сәуіріне көшіруге байланысты атаулы әлеуметтік көмекке арналған қаражатқа қажеттілікті жабуға
бір бүтін оннан бір миллиард теңге техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерде жоғарғы оқу орындарында студенттерді кәсіпкерлікке оқытуға
үшінші бағыт жобада өкімет резервін жетпіс екі бүтін оннан екі миллиард теңгеге ұлғайтуға ұсынылады
аталған қаражаттың бір бөлігі
арыс қаласындағы төтенше жағдайдың салдарларын жоюға бағытталатын болады
бұдан басқа сомасы отыз бес бүтін оннан тоғыз миллиард теңге қаражатты ішкі қайта бөлу есебінен шұғыл шешуді қажет ететін міндеттемелерді қаржыландыру іске асырылатын асырылады
оның ішінде он екі бүтін оннан үш миллиард теңге жеке санаттағы азаматтық қызметшілердің жалақысын отыз процентке көтеруге қаражат жетіспеушілігін өтеуге өңірлерге берілетін трансферттер
алты бүтін оннан сегіз миллиард теңге ұлттық гвардия мен шегара қызметі әскери қызметшілердің тұрғын үй төлемдері бойынша кредиторлық берешекті өтеуге
президент қойған барлық міндеттерді іске асыру үшін бюджетті нақтылаумен бірге еңбек және нұрлы жер мемлекеттік өзгерістер енгізіледі
қабылданып отырған әлеуметтік шаралардың маңыздылығын ескере отырып заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет әлихан асханұлы орныңызға отырыңыз
енді ақша кредит саясаты туралы сөз ұлттық банкі төрағасы ерболат асқарбекұлы досаевқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті сенаторлар
ақша кредит және бюджет саясатын үйлестіру қазақстан экономикасы орнықты дамытудың қажетті талабы болып табылады
екі мың он тоғызыншы екі мың жиырма бірінші жылдарға арналған республикалық бюджетке өзгерістер ағымдағы жылы жеке макроэкономикалық көрсеткіштерді қайта қарауға негізделген
ұлттық банк бұл өзгерістерді қолдайды
сіздерге ұлттық банктің ақша кредит саясатының өзекті мәселелері туралы хабарлауға рұқсат етіңіздер
ұлттық банктің екі мың он тоғызыншы жиырма бірінші жылдарға арналған негізгі мақсаты инфляцияны төрт алты процент дәлізінде ұстап тұру қылып ы болып табылады
маусымда жылдық инфляция бес бүтін оннан төрт пайыз деңгейінде қалыптасты
ұлттық банктің бағалауынша инфляция биылғы жылы және келесі жылы әлеуметтік салаға бюджет шығыстарын ұлғаюын ескере отырып нысаналы дәлізде сақталады
ағымдағы жылда үшінші маусымда ұлттық банк базалық ставканы тоғыз процент деңгейінде сақтады
базалық ставканы қатысты саясат инфляция бойынша нысаналы бағдарларға қол жеткізу және экономиканың өсу қарқының сақату арасындағы балансты сақтауға бағытталады
валюта нарығындағы теңге бағамы жыл басынан бастап екінші шілде аралығында нөл бүтін он алты процентке нығайды
ол мұнайдың әлемдік бағасын жиырма бір пайызға өсу және ресей рублін тоғыз проценкте нығаю аясында орын алды
екі мың он тоғызыншы жылдың бірінші жағдайы бойынша ұлттық банктің алтын валюта резервтері алдын ала деректер бойынша
маусым айында нөл бүтін бес процентке өсіп жиырма сегіз миллиард екі жүз миллион ақш долларын құрады
бұл қажеттен минимум үш ай болғанда тауарлар мен қызметтің импортын жеті жарым айын өтейді
ұлттық қордың активтері елу сегіз миллиард екі жүз миллион ақш долларын құрады
нәтижесінде жалпы халықаралық резервтер алдын ала деректер бойынша сексен алты миллиард төрт жүз миллион ақш долларын ы құрады
елден төлем бағасының ахуалы жақсарды
ағымдағы шот екінші тоқсан бойы профицитпен қалыптасуда мәселен екі мың он тоғызыншы жылғы бірінші тоқсанда ағымдағы операциялар шотының профициті төрт жүз миллион ақш долларын құрады
оған сауда баланстың алты бүтін оннан жеті миллиард ақш долларына дейін кеңеюі себеп болды
банктердің кредиттік белсенділігі кеңеюде
жаңа кредиттер беру ағымдағы жылда бес айдың өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда он төрт бүтін оннан екі пайызға ұлғайды
мамырда бизнеске теңгемен кредиттер бойынша ставка өткен жылғы мамырдағы он екі жарым процентпен салыстырғанда он бір бүтін оннан тоғыз процентке дейін төмендеді
экономика өзін ұзақ мерзімді ресурстарымен қамтамасыз ету мақсатында басым жобаларды кредиттеу бағдарламасы іске асырылуда
осы бағдарламаны іске асыруға он банк қатысып отыр
жиырма сегізінші маусымда жүз отыз миллиард теңгеге жүз қырық алты өтінім қабылданды оның ішінде отыз үш бүтін оннан сегіз миллиард теңгеге алпыс тоғыз жоба мақұлданды
ұлттық банк жеті жиырма жиырма бес бағдарламасын іске асыруды жалғастыруда
жиырма жетінші маусымдағы жағдай бойынша бағдарлама шеңберінде жүз алпыс сегіз бүтін оннан төрт миллиард теңге сомаға он төрт мың сегіз жүз тоқсан бес өтінім қабылданды
ол басталған сәттен бастап жеңілдік талаптары мен жеті мың төрт жүз алпыс бес отбасы сексен тоғыз миллиард теңге сомаға ипотекалық қарыз алды
таяу уақытта тағы бір мыңнан астам отбасына қарыз беріледі
нәтижесінде тұтастай алғанда ипотекалық кредиттеу қарқынды дамуда
жеті жиырма жиырма бес бағдарламасы басталғаннан бері он екі айда банктердің ипотекалық портфелі бір триллион төрт жүз миллиард теңгеге дейін жиырма төрт бүтін оннан сегіз процентке өсті
кредиттеудің өсуіне қорландыру базасын сапалы жақсарту да ықпал етеді
шетел валютасындағы салымдарды теңгедегі салымдарға ауыстыру үрдіс жалғасуда
депозиттердің жалпы көлемі жеті он жеті триллион тоғыз жүз миллиард теңгені жетті
ал депозиттер долларға алындыру деңгейі екі мың он тоғызыншы жылғы мамырдағы қорытындысы бойынша отыз тоғыз бүтін оннан бір пайызға дейін төмендеді
ұлттық банк қаржылық тұрақтылықты одан әрі қамтамасыз ету және жоспарлаған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін жұмысын жалғастырады бұл үшін қажетті қаржы құралдары бар
назарларыңызға рахмет
рахмет ерболат асқарбекұлы орныңызға отырыңыз
ал енді сұрақтар мен жауаптарға көшейік
сөз сенатор бектұрғановқа беріледі
рахмет дарига нурсултановна
со времени принятия указа президента о мерах по снижению долговой нагрузки граждан республики казахстан и до внесения проекта эээ закона в парламент
прошло не очень много времени однако в расчетах правительства мы видим точные цифры что данными мерами будут охвачены четыреста сорок три тысячи двести тридцать граждан
вместе с тем когда мы недавно рассматривали законопроект о банковской деятельности и микрофинансовых организациях мы видели что э сумма
э потребительских количество людей которые взяли потребительский кредит составляет пять миллионов человек сумму не буду озвучивать
в связи с этим вопрос насколько корректна цифра четыреста сорок три тысячи двести тридцать человек
всех ли мы смогли за этот э короткий период времени учесть
какие меры предусматриваются и за э счет чего в случае если будут выявлены дополнительные граждане э которые могут рассчитывать на поддержку государства спасибо
пожалуйста кто ответит
за вопрос спасибо большое
четыреста сорок три тысячи наших граждан которые вошли в шесть групп оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации это те цифры которые были предоставлены базами министерства труда социальной защиты
далее эти данные предварительно были обработаны с э государственным кредитным бюро э банками второго уровня микрофинансовыми организациями которые находятся сегодня в поле регулирования национального банка
хотел бы поблагодарить вас за поддержку вчера президент страны подписал закон как раз связанный об урегулировании э проблем потребительского кредитования
теперь все институты включая онлайн кредитование вопросы ломбардов и кредитных товариществ вошли в зону регулирования национального банка
и предстоящие шесть месяцев национальный банк завершит принятие необходимых нормативно правовых актов для полного регулирования этого сектора
поэтому э вопросы связанные уточните в чем будет суть регулирования
они были в зоне нерегулирования дарига нурсултановна то есть вопросы будут введены специальные методы для того чтобы они предоставляли информацию то есть государственные кредитные бюро наконец увидит
мы увидим долговую нагрузку и вопросы связанные с минимальными требованиями по капиталу и так далее для того чтобы эти участники могли работать
также будут например запрещены по онлайн кредитованию участникам которые находятся за пределами территории республики казахстан
сегодня к сожалению львиная доля часть кредитов которая выдается это онлайн кредиторы которые не являются резидентами республики казахстан мхм
то есть и целый комплекс мер связанных с реализацией этого закона будут приняты
я думаю что мы сможем к концу года вам вам уважаемые сенаторы доложиться о всех пакетах мер которые будут приняты
говорить о количестве людей которые есть то мы есть договоренность с правительством о том что в случае в рамках уточнения всех баз данных необходимы если возникнут
кто попадает в те шесть групп которые вы должны были охвачены поддержкой со стороны государства то в министерстве финансов есть дополнительные источники для того чтобы это поддержать спасибо

в случае недостатка средств которое может возникнуть в результате уточнения сверки баз данных э мы предусматриваем выделение дополнительных средств из резерва правительства это мы закладываем сейчас в постановлении о реализации мхм

і құрметті дариға нұрсұлтанқызы менің сұрағым і қаржы министріне
құрметті әлихан асханұлы
біріншіден мына арыс қаласыдағы болған жағдайда ы төтенше жағдайға байланысты оның ы салдарын жоюға байланысты атқарыватқан жұмыстарға үкімет тарапынан жергілікті атқарушы орган тарапынан
көп жұмыстар атқарылып жатыр рахмет айтқымыз келеді
осыған байланысты менің бір екі сұрағым бар құрметті әлихан асханұлы
мына біз қазір өкіметтің резервне жетпіс екі де екі миллиард теңгенің көлемінде қосымша қаржы қарап отырмыз
осы қаржының қаншасы сол арыстағы төтенше жағдайлардың салдарын жоюға жұмсалатын болады
сол жұмыстардың көлемі анықталды ма
екінші сұрақ ыыы президент соның айналасындағы мына қару жарақ дәрі ііі оқ дәрі арсеналын көшіру жою жөнінде тапсырма берген тұғын соған қажетті қаржылар осының ішіне қаралған ба
егер қаралмаса басқа қайсы қаржы көздерінен жұмсалатын болады рахмет
сұрақтарыңызға рахмет
арыс қаласы бойынша бірінші шілдедегі і алдын ала есептеулерге сәйкес отыз төрт бүтін оннан бес миллиард теңге керек
соның ішінде әрбір тұрғынға жүз мың теңге мөлшерінде ақшалай өтемақы төлеу үшін төрт жарым миллиард теңге
ол үкімет резервінен екі миллиард теңге түркістан облысы бюджетінен бір миллиард теңге және қайырымдылық көмек есебінен бір жарым миллиард теңге есебінен қаржыландырылады
жеті мың жеті жүз тоғыз тұрғын үйді қалпына келтіруге соның ішінде қырық тоғызы қираған он тоғыз бүтін оннан екі миллиард теңге керек
оның елу проценті басқа өңірлердің бюджет есебінен болады қалған елу проценті өкімет резервінен бөлінеді
алпыс алты әлеуметтік объектіні қалпына келтіруге жеті миллиард теңге керек
ол ы елу төрт білім беру сегіз денсаулық сақтау төрт спорт объектілері
алты миллиард теңгесі самұрық қазына бөледі және бір миллиард теңгені бизнес қауымнан келеді
сумен электрқуатымен жылумен жабдықтау инфрақұрылымын жөндеу үшін екі бүтін оннан екі миллиард теңге үкімет резервінен бөлінетін болады
әкімшілік отыз төрт ғимарат үшін бір де бір бүтін оннан жеті миллиард теңге керек ол да үкімет резервінен келеді
нәтижесінде үкімет резервінен он бес жарым миллиард теңге жергілікті бюджеттерден он бүтін оннан алты миллиард теңге самұрық қазынадан алты миллиард теңге демеушілік және қайырымдылық
көмек есебінен екі жарым миллиард теңге жоспарланып отыр дегенмен барлық тексеру және есептеу жұмыстарды аяқтағаннан кейін бұл цифрлар і өзгеруі мүмкін
сонымен бірге арыс қаласы ы ы қаласының шағын және орта бизнесі үшін бәйтерек ұлттық холдинг тарапынан алты айлық жеңілдік кезеңімен
қырық сегіз айға дейін бір процент мөлшерлеме бойынша бес миллион теңгеге дейін жеңілді кредиттер бөлінетін болады берілетін болады
бұл ы мынау қаржы ы жағынан
жаңағы қару жарақ і бойынша сұраққа ы тиісті министрге
көшіру туралы елбасының және қарулы күштердің жоғарғы қолбасшысының тапсырмалары бар біз бұл жұмысты бастап кеттік
екі аптаның ішінде нақты осы оқ дәрілерді тасымалдау жұмыстары басталады
дайындау жұмыстары жүргізілуде
оған ы қаржы осы резервтен қарастырылған

ершов сергей михайлович пожалуйста
спасибо уважаемая дарига нурсултановна
как уже сообщалось в докладе предусматривается направление четырнадцати целых четырех десятых миллиарда тенге на увеличение объемов строительства арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в городах нур султан алматы и шымкент
в этой связи у меня возникает вопрос до конца ли отработан механизм выделения такого жилья
так в соответствии с законом республики казахстан о жилищных отношениях к социально уязвимым слоям населения относится двенадцать категорий граждан
не ограничим ли их права права тех лиц которые уже стоят на очереди для получения жилья спасибо
дарига нурсултановна если разрешите я отвечу да пожалуйста
э действительно у нас э в стране есть э несколько очередей есть очереди местных исполнительных органов э по которым ежегодно мы работаем мы выдаем арендное жилье
э есть теперь эээ в соответствии с поручением елбасы отдельная очередь по многодетным э семьям э нуждающимся их порядка на сегодняшний день порядка тридцати двух тысяч семей
и мы внесли изменения сейчас в закон а также в госпрограмму э нурлы жер есть отдельная теперь у нас программа по работающей молодежи
мы планируем в рамках этой программы в течение трех лет порядка девяти тысяч квартир выдать э работающей молодежи
в этом году три тысячи с учетом того что финансирование открывают в середине года будет и с первичного и со вторичного рынка
э это жилье выдаваться со следующего года только первичный рынок это города нур султан э алматы и шымкент
теперь в июле месяце министерство информации общественного согласия совместно с акиматами утвердит соответствующие правила где будут определяться эти категории и в соответствии с которыми будет э предоставляться это жилье акиматами
соответствующий механизм будет в ближайшее время до конца месяца выработан и принят
э необходимые механизмы по приобретению строительству жилья также в рамках программы нурлы жер полностью проработаны
ну будем рассчитывать на то что вы э очень прозрачно и открыто
дадите информацию для публики чтобы она знала четко какие правила обязательно что положено
у меня дополнительный вопрос почему вы все таки э отказываетесь использовать рынок вторичного жилья
мы в этом году будем работать и по первичному и вторичному жилью только в этом году вы сказали да
а со следующего года у акиматов есть сегодня в рамках программы нурлы жер необходимое количество жилья которое строится по социальным ценам это цены примерно сто восемьдесят тысяч тенге за квадратный метр
на вторичной рынке жилье получается дороже мы считаем что этот механизм рабочий и в принципе он работает по всему арендному жилью и по многодетным и по другим категориям которые есть в законе
правила э аренды э квартир для нужд государственных их ведь тоже можно отрегулировать четко и поставить э ценовой коридор чтобы не было злоупотреблений и активно использовать
зачем снова залезать в карман государственного бюджета чтобы строить э новое жилье арендное или какое бы то ни было
правила они э на сегодняшний день существуют например стоимость аренды сто тенге за квадратный метр
если квартира предположим шестьдесят семьдесят квадратов то для работающей молодежи для этой семьи это будет примерно шесть семь тысяч тенге в месяц это очень приемлемая цена за для аренды
такая такие же ценовые параметры и для других социально уязвимых слоев населения которые получают арендное жилье за счет государства
параллельно с этим мы с нац банком сегодня работаем по коммерческому арендному жилью
планируем со следующего года внедрить механизмы для того чтобы появилось коммерческое арендное жилье оно будет естественно дороже для эээ для других слоев населения но уже появится альтернатива и для государственного арендного жилья
то есть мы планируем в рамках программы нурлы жер строить примерно двадцать тысяч квартир ежегодно десять за счет бюджета десять за счет частного сектора это арендное жилье
э то жилье арендное которое будет строиться за счет бюджета дальше вот вопросы управления этим имуществом э сбора арендной оплаты э текущие ремонты это будет на чьих плечах
этот механизм проработан мы по этому механизму работаем уже не первый год
это арендное жилье без права выкупа
помимо вот этой арендной платы э оплачиваются коммунальные все платежи с семьей которые там проживают то есть расходы жильцы несут на содержание дома но на балансе акимата это жилье находится
это значит нужно акимату увеличивать штат для того чтобы следить за этим жильем
э дарига нурсултановна сегодня вот э по этому механизму работают штаты сегодняшние других штатов не требуется
мгм то есть ваш этот вас устраивает этот механизм он себя хорошо зарекомендовал и там все благополучно
устраивает но конечно очереди большие сегодня по казахстану э в очередях местных исполнительных органов почти пятьсот тысяч человек пятьсот тысяч семей
мы в год строим порядка десяти тысяч арендного жилья то есть очереди большие достаточно
поэтому параллельно эээ вводятся новые механизмы по эээ льготному кредитованию
вот сейчас пятнадцатого июля начинает работать новая ипотека под два процента для трех эээ э категорий населения это многодетные семьи семьи с детьми инвалидами и неполные цены это через механизмы жилстройсбербанка
кроме того эээ есть ряд других инструментов жилстройсбербанка который тоже для людей с этим достатком предоставляет различные инструменты по ипотеке
э сегодня мы эээ видим что жилстройсбербанка инструменты очень востребованы более миллиона человек через систему жилстройсбербанка планируют получить в ближайшие пять шесть лет жилье спасибо
вот э еще один дополнительно просто раз вопрос такой про жилье пошел э потенциал домостроительных комбинатов
как собирается правительство использовать их
выгодны они невыгодны имело ли смысл помогать их строить в свое время инвестировать тоже из бюджета государственного
очень на сколько сегодня они загружены заказами
очень важный вопрос мы сегодня э в этом году планируем строительство более тринадцати миллионов квадратных метров жилья
э ну для сравнения можно привести например в девяносто первом году была такая программа жилье девяносто один
и тогда мы в пиковый период в советское время еще строили шесть миллионов шесть с половиной сейчас более чем в два раза
ежегодно эээ рост строительного рынка жилья примерно восемь процентов восемь девять
и мы стараемся активно задействовать эээ домостроительные комбинаты
к сожалению не во всех регионах они задействованы на сто процентов во многих регионах они работают с загрузкой на пятьдесят процентов
мы сегодня отдельно в рамках нұрлы жер э предпринимаем меры для того чтобы акиматы максимально задействовали то что построено было с помощью государства именно домостроительные комбинаты
в ряде областей они задействованы на сто процентов мы планируем в этом году максимально эту работу
реанимировать кроме того через строительство мы э сегодня казахстанское содержание учеличиваем примерно восемьдесят пять процентов стройматериалов при строительстве по нұрлы жер это уже казахстанское содержание
в целом нужно мне кажется э обновить отношение к домостроительным комбинатам и их роли в строительстве социального жилья
быстро по доступной цене и качественно и
и нужно разработать для эээ различных объектов социальной инфраструктуры свои типовые проекты в привязке к климатическим зонам регионам и так дальше
да бердыбек мажибекович вот вы со мной соглашаетесь я вижу что у вас тоже это наболело поэтому просим обратить на это самое серьезное внимание мы тоже будем этими вопросами заниматься
сенатор еңсегенов
дариға нұрсұлтанқызы менің ы сұрағым
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау і министрі бердібек мәшбекұлына
құрметті бердібек мәшбекұлы
мынау заң жобасында он төрт миллиардқа жуық ақша қысқа мерзімді кәсіби оқытуға бөлініп қарастырылып отыр
менің сұрағым осы кәсіби оқытуға қатысты қандай мамандықтар қажеттілігі анықталған ба экономика үшін
және осыншама қаржы жұмсаған оқытқан адамдардың болашақта тұрақты жұмысқа орналасуына кепілдік бар ма
оны бақылау қалай іске асырылады тиімділігі жөнінде
құрметті дариға нұрсұлтанқызы і депутаттар сәрсенбай құрманұлы өте дұрыс сұрақ енді көтеріп отырсыз
біз енді қазір і мынау қысқа мерзімде оқытып экономикаға і керек мамандарды дайындауымыз керек
біз қазір мына барлық ы еліміздегі жүргізіліватқан он төрт і мемлекеттік і бағдарламаларға талдау жасадық
сол бағдарламалар арқылы қай жерде қандай кәсіпорындар салынады ол кәсіпорындарға қандай мамандар керек сол мамандарды оқыту жөнінен
қазіргі таңда і біз і мынау еңбек ресурстарының ұлттық і жүйесін осы биылғы жылдан бастап і енгіздік
і соған сәйкес і қазіргі таңда біздің экономикамызға керек і екі жүз ыыы мамандық
таңдалды ы соған ыыы сол мамандықтарды дайындайтын ы жоғарғы і және арнаулы оқу орындары да қазір енді і таңдалды ең керекті мамандардың бізде енді тізімдері бар
сіздер білесіздер қазіргі таңдағы ең керек енді айти мамандықтары і мынау м неге і құрылысқа келетін і мамандықтар і одан кейін ііі мынау өңдеу саласына і жеңіл өңеркәсіпке і тағы да басқаларына
ал енді оларды і қадағалау м тексеру жөнінен біз і арнайы осы жұмыс орындарын ашу жөнінде карта жасадық оған арнайы і информациялық жүйеде жасалынған
біз енді қазір ай сайын жаңағы айтқан мемлекеттік бағдарламалар бойынша і жергілікті жерлерде қанша жаңадан жұмыс орындары ашылу керек
солар ашылды ма ашылмады ма и ең негізгісі берген мәлімет дұрыс па дұрыс емес пе
бұрынғыдай мынау жергілікті жергілікті жерлердің і берген немесе мынау
орталық ы органдардың берген мәліметтеріне сенім қоймай і сол информациялық жүйе арқылы біз і қадағалап бақылап отырамыз
қазір енді біз мынау бірінші жартыжылдықтың і қорытындысын ыыы шығарыватырмыз
қазіргі енді мәлімет бойынша жүз і сексен үш мың і жаңадан жұмыс орындары і ашылған
сіздер білесіздер елбасының і тапсырмасы бар әсіресе мынау і мектепті і бітірген і бірінші кезекте мамандық беру жөнінен сондықтан ы бұл і мәселелер біздің енді і бақылауымызда әрі қарай біз жұмыс жасаймыз осы бағытта рахмет
рахмет і динар жүсіпәліқызы
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
менің сұрағым м еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бердібек мәшбекұлына
ы жаңа осы сұрақты менің алдымдағы м оратор айтып өтті но мен соны тағы да нақтылағым келіп отырған себебі бар
ы бюджет жобасында қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға бастау бизнес бағдарламасы аясында жұмыссыз елу төрт мың ы білім алушыны нақты қанша пайызын жұмыспен қамтамасыз етуді жоспарлап отырсыздар
ал жұмысқа орналаспаған адамдарды ы қайтадан оқыту жоспарланып отыр ма
і және аталған шаралардың орындалуын бақылауды ы қандай мемлекеттік орган болашақта жүзеге асыратын болады рахмет
динара жүсіпәліқызы ы сұрағыңызға бірінші ы бастау бизнес і бағдарламалары бойынша
сіздер білесіздер атамекен ы ұлттық ы палатасымен і бірге і маңғыстау ы атырау ақтөбе облыстарында жұмыстар жүргізілді
і негізінен біздегі енді жұмыссыздар мамандығы жоқтар олар ы ауылдық жерлерде тұрады
сондықтан біз сол жердегі атамекен ұлттық палатасымен бірігіп сол жердегі жастарды і жинап оларды оқытып оқытқаннан кейін ы олар і біріншіден өздерінің ііі мынау
бизнес жоспарларын і жасау керек і одан кейін соны қорғап сертификат алу керек
сертификат і алғаннан і кейін оларды біз жұмысқа орналастыруымыз керек
қазіргі таңда і осы ыыы курстарды і бітірген і адамдардың алпыс алты пайызы жұмысқа орналасқан
ал жаңағы і сіз айтқан і жұмысқа орналаспаған і адамдарды қайтадан ы оқыту жөнінде де шаралар бар
біздің енді негізгі і міндетіміз і оларды ы толығыменен жұмысқа орналастыру
қазіргі енді қосымша беріліватқан қаржы да ы соған арналған
бұл жөнінде біз і атамекенменен қазір енді жұмыстар жасаватырмыз әсіресе мынау скрининг жөнінен
біз енді мынау әсіресе ауылдық жерлердегі і елді мекендерді дамытамыз десек олардың тек қана қандай жұмысшылары керек емес
і ертең ол жұмысшылар қайда жұмыс істейді ол үшін қандай і экономиканың і салаларын дамыту керек соны біз анықтауымыз керек қазір ол жөнінде жұмыстар жүріп жатыр
бақылау жөнінде жаңа мен і сұраққа жауап берген кезде айттым бұл мәселені бақылайтын біздің і министрлік карта жөнінде айттым
біз енді ай сайын ііі ашылған і жаңа жұмыс орындарының тиімді пайдалануын бақылап отырамыз
рахмет сенатор әділбеков сіздің сұрағыңыз
рахмет э в связи с предстоящей поездкой по регионам несколько вопросов
первое можно сегодня завтра получить информацию вот четыреста сорок три тысячи триста двадцать разбить их по регионам и по банкам
если будет дополнительные списки и в том числе онлайн кредитование куда их направлять как эта процедура будет э где рассматриваться будет второй вопрос
третий вопрос по беззалоговым потребительским займам особенно в преддверии первого сентября
они будут продолжать выдаваться или нет эээ какова здесь перспектива третий вопрос
ну и последний вопрос впереди трехлетний бюджет выборы прошли есть предвыборная платформа партии
если спросят э что будет какие изменения как вы на этот вопрос ответите или когда то будет опубликован какой то документ спасибо
вы к кому вопрос
по первым трем это нац банк наверно ответит э пожалуйста когда куда а четвертый вопрос мин фин или мин экономики
спасибо за вопросы по четыреста сорок три тысячи
мы сегодня эту работу сейчас завершаем
девятого э июля мы поставили время э загрузки к нам в полном объеме файлов и до пятнадцатого июля мы завершаем работу сверки по полной поэтому
списки связанные с региональным разрезом или банком или микрофинансовыми организациями будут готовы где то к пятнадцатому числу
во вторых я понимаю списки есть но механизм это предполагает мы не собираемся вызывать людей для того чтобы они переподписывали бумаги и так далее
будет сделан специальный сверочный пункт после этого фонд проблемных кредитов заключит договора с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями и по перечислим
а государственное кредитное бюро проследит для того чтобы каждый кому будут доведены эти триста тысяч тенге получил необходимое извещение описание его там объема основного долга вознаграждения либо в полном объеме либо частично
поэтому до пятнадцатого июля национальный банк с правительством закончит свою работу потом мы готовы с вице министерством труда рассмотреть формат как эта информация будет доведена
вопросы связанные э с дальнейшей судьбой что будет э с нормами и как мы будем регулировать
связанные кредитования я уже вчера специально сказал что э в кредитном бюро положительно будут отражены погашения но это не означает что наши граждане сразу побегут и возьмут новые кредиты
это самая большая проблема
понятно что у кого кредитная история хорошая никто и не забирал это право работать с банками
но те ограничения про которые мы говорили это особенно для тех кто получает различные государственные пособия либо
уровень доходов ниже прожиточного минимума понятно мы введем жесткое регулирование для получения такого рода беззалоговых потребительских кредитов
и это будет принято в ближайшее время
э я еще раз хочу сказать что закон принят в реализацию его мы начнем уже принимать э новые национального банка свои внутренние нормативно правовые акты
на свадьбы кредитование вы как к этому относитесь
по онлайн кредитованию хочу сказать я про свадьбы
нет к сожалению вот у нас мы по структуре смотрели почти э у всех банков кто занимается потребительским кредитованием где то девять с половиной процентов это той кредиттері дейді ғой
поэтому э никто это право никто ни у кого не забирал если имеют соответствующие доходы
ну понятно дарига нурсултановна это решение каждой семьи и оценка его
к сожалению у нас очень много фактов когда берут кредиты родители а расплачиваются уже те ради кого эти деньги брали и кредиты переходят к ним в виде обслуживания
поэтому мы говорим действительно было упущено много возможностей у нас связанные с фин грамотностью проведения финансовой грамотности населения
мы договорились с ассоциацией финансистов казахстана банки сами подключатся микрофинансовые организации что мы будем эту работу

поэтому э как форма той кредит потому что люди берут на свои собственные цели его запретить нам нельзя
но нам конечно хотелось бы отрегулировать их количество и объемы которые они берут для этих целей и ответственность обеих сторон да
того кто дает кредит и того кто берет
да обязательно но эта взаимная ответственность наша да
во вторых я хотел бы по онлайн кредитованию сразу онлайн кредитование в периметр вопроса вот поддержки государства не входит
сегодня потому что онлайн кредитование ломбарды и кредитные товарищества не находятся в регулируемой зоне мы не знаем какие объемы
тем более с эффективной ставкой до семисот процентов понятно государство на себя такое обязательство по погашению таких задолженностей не возьмет спасибо
пожалуйста алихан по формированию
беззалоговые потребительские кредиты которые находятся в банках второго уровня и в микрокредитных организациях все
работа по формированию трехлетнего бюджета начата
э мы планируем до конца июля на республиканской бюджетной комиссии чуть погромче микрофон поближе мы планируем до конца июля на э республиканской бюджетной комиссии рассмотреть всех администраторов бюджетных программ
параллельно я вам докладывал у нас э функционируют три рабочие группы на площадке министерства национальной экономики с привлечением всех э заинтересованных сторон нпп атамекен которые э работают э над оптимизацией расходов э по трем направлениям
первое направление я говорил это э по э государственным программам нашим
э в первую очередь это гпир апк занятости в образовании в здравоохранении
на предмет э эффективности мер гос поддержки которые в них
предусмотрены второе направление это у нас по подведомственным э организациям и по гос заданиям которые выделяются на эти предприятия
и третье направление это нормативно правовые акты которые регулируют эээ проектно сметную документацию эээ гос экспертизу экспертизу ну и в частности вот э то что э нужно шире э применять типовые проекты
при строительстве в частности вот социальных объектов мы хотим в этой части тоже эээ внести соответствующие поправки чтобы обязывать эээ применение таких типовых проектов
и вот с учетом вот всех этих эээ итогов по рабочим группам мы
будем рассматривать сейчас в течение июля все расходы наших администраторов
и в установленное законом время мы внесем в парламент э соответствующий проект республиканского бюджета на трехлетний период спасибо
рахмет осымен сұрақтар аяқталды
енді заң жобасы бойынша қосымша баяндаманы тыңдайық
слово для содоклада предоставляется председателю комитета по финансам и бюджету перепечиной ольге валентиновне
пожалуйста ольга валентиновна
уважаемая дарига нурсултановна уважаемые депутаты и приглашенные
обеспечение улучшения благосостояния населения и создание устойчивой модели казахстанской экономики являются основной целью социально экономической политики казахстана на две тысячи девятнадцатый две тысячи двадцать третий годы
где главным приоритетом является необходимость обеспечения достойного уровня жизни граждан как социально ориентированного государства
основой для уточнения республиканского бюджета является необходимость реализации поручения главы государства по исполнению пакета срочных мер
комплекс мер проработан с учетом всех аспектов социально экономической политики и предусматривает охват мерами содействие занятости безработных и самозанятых социальную поддержку для детей из малообеспеченных и многодетных семей
увеличения строительства арендного жилья для малоимущих семей а также кредитную амнистию для граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации
но с другой стороны сегодня мы закрываем последствия имеющиеся в системной характер проблем в том числе и в системе потребительского кредитования
на сегодня общая задолженность по всем потребительским кредитам превышает четыре триллиона тенге и должниками являются более двадцати семи процентов населения казахстана и более пятидесяти пяти экономически активного населения страны
то есть каждый шестой из десяти работающих человек имеет долги по потребительским займам не считая задолженности по другим видам займов как ипотечные займы в том числе автокредитование бизнес кредиты и так далее
и несмотря на то что в рамках недавно принятого закона по вопросам регулирования и развития финансового рынка микрофинансовой деятельности приняты определенные меры по наведению порядка на кредитном рынке
все же эти э рычаги не решают до конца концептуальных всех проблем которые в конечном итоге приведут к снижению кредитования расширению текущих структурных дисбалансов в экономике
для улучшения ситуации на кредитном рынке требуется комплексный подход по решению имеющихся проблем к которым можно отнести потребительские кредиты в секторе онлайн кредитования кредиты э кредитных товариществ ломбардов
именно эти сектора являются сегодня наиболее нерегулируемыми
поэтому для снижения долговой нагрузки в том числе устранения системных проблем на рынке потребительского кредитования требуется выработка новых инструментов государственной поддержки
посредством принятия мер по защите прав потребителей финансовых услуг усиленяи подхода по регуляторным требованиям банка капитала и оценки долговой нагрузки
и только с учетом реализации всех этих мер мы можем рассчитывать на улучшение ситуации на кредитном рынке в целом искоренение безответственного и беспорядочного кредитования населения и повышения роли финансового рынка в развитии экономики казахстана
в целом проект уточнения республиканского бюджета очень важный и соответствует задачам поставленным президентом страны окажет положительное влияние на улучшение положения незащищенных слоев населения
уважаемые коллеги в рамках рассмотрения данного законопроекта были проведены заседания комитета и расширенное заседание комитета
постоянные комитеты э сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют
на основании изложенного комитет по финансовому бюджету рекомендует принять закон республики казахстан о внесении изменений и дополнений в закон республики казахстан о республиканском бюджете на две тысячи девятнадцатый две тысячи двадцать первые годы
благодарю за внимание
спасибо будут вопросы к ольге валентиновне
нет вопросов
сұрақтар болмаса заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз сөйлейтіндер бар
сенатор плотников пожалуйста вам слово
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер мен шақырылғандар
рассматриваемый проект закона направлен на продолжение реализации проводимой государством политики социальной поддержки различных слоев населения с учетом мер по обеспечению занятости поддержки малообеспеченных многодетных семей и молодежи
основные параметры республиканского бюджета и показатели прогноза социально экономического развития останутся без изменений
финансовое обеспечение для реализации поручений главы государства будет осуществлено за счет перераспределения части средств выделенных из национального фонда
в целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации государство выделяет восемьдесят девять и два десятых миллиона тенге для погашения основного долга и начисления вознаграждения
для более двухсот пятидесяти тысяч заемщиков будет осуществлена полная
оплата общего размера задолженности
на увеличение э резерва правительства в том числе для устранения последствий чрезвычайной ситуации в городе арысь предусмотрено семьдесят два миллиона тенге миллиарда тенге
также будет будут организованы комплексные меры социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей
в этом году будет выделено дополнительно пять тысяч образовательных грантов в вузы
бесплатный проезд обеспечение школьными принадлежностями
уважаемые коллеги
считаю своим долгом поддержать масштабные народные инициативы нашего президента
құрметті әріптестер
осы заң жобасы қолдауларыңызды сұраймын
шақырылған ы назарларыңызға рахмет
рахмет сергей викторович
бектурганов серик
полностью поддерживаю данный законопроект особенно в части погашения долгов социально уязвимых населения перед банками микрокредитными организациями
хотел бы обратить внимание на один э момент эээ чтобы правительство в перспективе может быть как то решило этот вопрос
в данном законопроекте мы выделяем три миллиарда двести миллионов тенге дополнительно на программу бастау бизнес
таким образом общая сумма выделенная по этой программе составит пять миллиардов девятьсот миллионов тенге
вместе с тем как мы знаем по официальной информации в прошлом году было обучено по этой программе двадцать восемь
тысяч триста сорок пять человек и получили микрокредиты из них семь тысяч шесть деяносто два человека то есть двадцать семь процентов
ну не кажется ли правительству эффективность попадания
по данной программе очень низкой э тех ли мы людей обучаем тому ли мы этих людей обучаем как мы выдаем микрокредиты
потому что э по сложившейся э в связи с выделенными дополнительными средствами планируется обучить семьдесят пять тысяч человек и уже сразу сегодня мы планируем
получение микрокредитов из этих э обученных людей двадцать тысяч двести пятьдесят э человек то есть опять двадцать семь процентов
может быть пока есть время пока еще полгода есть посмотреть кого и как мы обучаем э как эти деньги наиболее эффективно использовать может переформатировать как то программы
ну потому что двадцать семь процентов эффективности довольно низкая спасибо
совершенно правы надо правда заняться всеми этими программами нацеленными на и поддержку бизнеса и на обеспечение занятости
эффективность их низка и многие коллеги неоднократно про это говорили но мы пока от правительства не видим реальных шагов для того чтобы эту ситуацию выправить
говорим и говорим
придете осенью с бюджетом опять спросим строго

дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер

маңызды мәселе қаралып отыр деп ойлаймын
осыдан он ғасыр бұрын өмір сүрген адамзаттың асыл ойлы ы ойшылдарының бірегейі жұсіп баласағұн
мемлекеттік басшы қандай қасиеттерге ие болу керек дегенде сергек сезім бектер көркі сабырлы естиді ол мұңыңды да зарыңды деген екен
бүгінгі мемлекет басшы президент қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге байланысты
алынған шешімі шын мәнінде бұл сол халықтың мұңы зары
осы мұң зарды естіп осындай үлкен қадамға барғаннан кейін біз республикалық бюджетке
қосымша өзгерістер енгізу туралы мәселені қарап отырмыз
шын мәнінде бюджеттің шығыс бөлігін нақтылауға бағытталған үш бағыттың үшеуіде өте өзекті өте маңызды
бұл тек қана әлеуметтік немесе экономикалық қана емес мен ойлаймын бұл қоғамымыздағы тұрақтылықты қалыптастыруға ерекше әсер ететін фактілердің бірі деп
сондықтан аталған заң жобасы бойынша
мен бұл заң жобасын қолдаймын әріптестерім де қолдайды деген ойдамын
сонымен бірге бір екі мәселеге көңіл аударғым келеді
біріншіден осындай жағдайға біздің жетуімізге не себеп болды
мен ойлаймын бұл екінші деңгейдегі банкілердің жеңіл табыс табуға бағытталған і есепсіз ыыы жұмыстардың нәтижесі шын мәнінде
бүгінгі күні екінші деңгейдегі банктердің қызметіне халықтың тарапынан кәсіпкерлердің қойылатын сұрақтар өте көп шешімін таппай тұрған мәселелер жеткілікті
мемлекет екі жарым триллионнан астам қаржы берді екінші деңгейдегі банктерге соның қайтарымы бар ма бүгін
ел сол банкілердің жақсылығын көріп отыр ма деген сұраққа келетін болсақ иә деп айтуға болмайды деп есептеймін
жеңіл кредиттер жоқ ұзын мерзімді кредиттер жоқ
оның үстіне ұлттық банктің есепсіз жүрген девальвациясының нәтижесінде мыңдаған кәсіпорындар тарап кетті мыңдаған адамдар жұмыссыз қалды бұл туралы бізге көптеген хаттар келеді ал
біз бүгін тағы да тоқсан миллиардқа жақын ақшаны сол жауып отырмыз мемлекеттің есебінен
кей кезде осы банкілер әдейі жасайтын сияқты болып көрінеді маған
мемлекет тығырыққа тірелгенде шығатын жер болмағандықтан осындай қадамға баратынын біліп әдейі жасайтындай
сондықтан ұлттық банкке бұл ы екінші деңгейдің банкілерінің қызметіне мынау мемлекет қаржысын қайтаруына пайызды төмендетуге байланысты нақты батыл қадамдар шаралар алған дұрыс қой деп ойлаймын
екіншіден бізде бағдарламалар өте көп қой мысалы біз мынау кәсіпті оқытуға кәсіпкерлікті оқытуға бірнеше жылдан бері миллиардтаған қаржы бөліп келеміз
ал осының нәтижесі қандай
неге жұмыссыздық азаймайды
неге тұрақты жұмыс орындары өспейді
неге ііі белсенді қызмет істейтін кәсіпкерлеріміз жоқ
осыған талдау жетіспейтін сияқты
талдау болса да соның қарай тиімді тетіктерін қалыптастыруға соған бөлінген әрбір мемлекеттің қаржысының тиімді нәтижелі жұмсалуына жауапкершілікті күшейту жетіспей отырған сияқты болып көрінеді
осы мәселелерді і мынау үкімет болашақта ескерсе деген ойым бар
назарларыңызға рахмет

так басқа сөз айтамыз дегендер жоқ талқылау аяқталды
енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық
бас комитеттің заңды қабылдау жөніндегі ұсынысын және осы мәселе бойынша сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бір депутат жақтағандар қырық бір қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
бүгінгі қаралған заң жобасы өте маңызды
бюджетке енгізілген түзетулер еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына халықтың әл ауқатын жақсартуға оң әсерін тигізеді деп бәріміз сенімдіміз
бұл мәселе бойынша шақырылған үкімет мүшелері мен ұлттық банк басшыларына көп рахмет
аман сау болыңыздар жазда жақсылап жұмыс істеңіздер
енді бүгін бізде бір депутаттық сауал бар
сенатор еңсегенов
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
менің екі депутаттық сауалым бар еді екеуі де үкімет басшысы премьер министр маминге
құрметті асқар ұзақбайұлы
қоғамда алкогольді тұтынудың профилактикасына байланысты орынды алаңдаушылық туындауда
біріккен ұлттар ұйымының ақпаратына сәйкес қазақстан алкоголь өнімдерін ішу көрсеткіші бойынша әлемдегі алғашқы он елдің қатарында
орта азияда біз бірінші орында тұрмыз
тәуелсіздік алған жылдар ішінде мас күйінде үш жүз отыз мыңнан астам қылмыс жасалған
ішімдік ішумен байланысты қылмыстар нәтижесінде отыз мыңнан астам адам өлім құшқан он төрт мың жас өспірімдер мен әйелдер зорланған
осындай себеппен жол көлік оқиғасынан бес мың адам қайтыс болды
әрбір бесінші өз өзіне қол жұмсау мас күйінде жасалған
орташа есеппен күн сайын мас қылмыскерлер қолынан үшке дейін адамдар қаза болады деген мәлімет бар
осы жан шошытарлық құрғақ құрғақ сандардың артында мыңдаған адамдар мен отбасының қайғы қасіреті жатыр
бірақ оны тек жекелеген адамдар немесе отбасының мәселесі деп қарау қателік
бұл саламатты өмір салт қалыптастыру дені сау ұрпақ тәрбиелеу мақсатына жетуге кедергі келтіретін қауіпті жағдай
алкоголь өнімдерін өнделуі мен айналымына либералдық көзқарас экономикаға да тиімсіз
мас күйінде қылмыс жасап сотталғандарды ұстау үшін мемлекет жыл сайын бес миллиард теңгеден астам қаржы жұмсайды
олардың өзін және мас адамдардан зардап шеккендерді емдеуге әлеуметтік қолдауға бөлінетін қаржы бұдан көп болмаса аз емес
қалыптасқан жағдайда алкоголь өнімін айналым айналымын реттеуге байланысты қосымша шаралар алуды қажет деп санаймын
қолданыстағы заңнаманы жетілдіру керек
ол үшін халықаралық тәжірибені терең зерделеп тиімді тетіктерін енгізу маңызды
шет мемлекеттерде алкоголь өнімін айналымын реттеудің тиімді тәжірибелері бар
қазақстан қатарына кіруге ұмтылып отырған дамыған швеция финляндия норвегия канада сияқты елдерде алкоголь өнімдерін сатуға мемлекеттік монополия орнатылған
ұлттық мемлекеттік және діни мерекелер күндері арақ шарап өнімдерін сатуға тыйым салу да дамыған елдерде кеңінен таралған
арақ өнімдерін арнайы мамандандырылған дүкендерде сату немесе адамның жеке басын куәландыратын құжаттар негізінде өткізу осы бағыттағы жұмыстың тиімділігін арттырады
бұндай тәртіп еуропаның еуропалық мемлекеттерде қарастырылған
сол сияқты басқа мемлекеттердің алкоголь өнімдерін әкелуге әртүрлі шектеулер қойылған
олардың қатарында арнаулы импортер институтын сақтау алкоголь өнімдерін тасымалдайтын көліктерді сүйемелдеу тасымалды лицензиялау тағы да басқалар шаралар тиімді жұмыс істеуде
білім беру мекемелерінен жүз метр жерде спирттік ішімдіктерді сатуға тыйым салу жөніндегі норманы қайтадан қарау өзекті
кейбір дамыған елдерде білім беру мекемелерінен соның ішінде жоғарғы оқу орындарынан екі жүз тіпті бес жүз метрден жақын жерде алкоголь өнімін сатуға тыйым салынған
кезінде қажетті ара қашықтықты анықтау жұмыс істеп тұрған сауда орындарының қызметін реттеу жөніндегі нұсқамалықтың болмауы жоғарыда аталған норманың тиімді іске асуына бірден бір кедергі болғаны белгілі
алкоголь өнімін өткізу жөніндегі заңнамалық шектеулер кәсіпкерлер тарапынан үнемі бұзылуда
егер екі мың он бесінші жылы екі мың тоқсан бес әкімшілік құқық бұзушылық анықталса ол жыл сайын өсіп екі мың он сегізінші жылы үш мыңға жеткен
сол сияқты тиісті тіркеусіз рұқсат сатуға байланысты әкмішілік құқық бұзушылық жылдан жылға еселеп өсуде
екі мың он бесінші жылы үш жүз жетпіс төрт жағдай анықталса екі мың он сегізінші жылы оның саны бір мың алты жүз жиырма үшке жеткен немесе төрт жарым есе көбейген
бұл саладағы заңсыздықтар бұдан да көп екені күмәнсіз
оны толық анықтауға кейбір шектеулер мүмкіндік бермейді
алкоголь өнімін сағат жиырма үштен келесі күнгі сағат сегізге дейін этил спиртінің көлемді үлесі отыз пайыздан асатындарын сағат жиырма бірден
келесі күнгі сағат он екіге дейін бөлшек саудада сатуға тыйым салынған
бірақ бұл норманың сақталуын тексеру үшін кәсіпкерлік кодексінің талабына сәйкес алдын ала кәсіпкерге хабарлама жіберіп тиісті мемлекет органнан рұқсат алу қажет
бұндай қарама қайшылықтар арада түзеуді қажет етеді
сонымен бірге тексеруші органдарға алкоголь өнімдерін бақыланатын сатып алу мүмкіндігін беруді мейрамханаларда барларда және дәмханаларда алкоголь өнімдерін өткізудің уақыттық шектеуін енгізуді қарастырған дұрыс
кәсіпкерлік кодекстің үшінші бабына сәйкес мемлекет пен кәсіпкерлік субъектілерінің өзара іс қимылы кәсіпкерлікті дамытуды ғана емес ол қоғам үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталады деп белгіленген
алкоголь өнімдерін өндіру мен өткізу қоғам үшін аса қолайлы жағдай жасайтын кәсіп түрі емес
дегенмен оның қызметін толық тоқтату да дұрыс емес шығар
бірақ оның айналымына қатаң бақылау орнату және жауапкершілікті күшейту бұл қажеттілік
бұл мәселеде кәсіпкерлікті қолдау керек деген түсінік қоғамға қауіпті жайды құрықтауға кедергі болмауы тиіс
осы тұрғыдан алғанда кәсіпкерлік субъектісіне қатысты реттеушілік әсерді талдау туралы талапты алкоголь өнімінің айналымына байланысты қолданбау жөніндегі заңнамаға толықтыру енгізу жөн деп есептеймін
қазақстан республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының жиырма жетінші бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижесі туралы заңда белгіленген мерзімде жауап беруіңізді өтінемін
құрметпен сенатор еңсегенов
екінші депутаттық сұрау да бұл сол үкімет жолданады
қазақстанның транзиттік көліктік
түсінбедім әріптестер маған айттыңыздар ма
қазақстанның транзиттік көліктік қатынас түрінің мүмкіндігі мол бағытының бірі су көлігі оның ажырамас бөлігі кеме қатынасы
елімізде кеме қатынасы су жолдарының тізбесіне тоғыз теңіз өзен мен су қоймасы бассейндері енгізілген
оның ішінде атырау облысына тікелей қатысты жайық каспий каналы жайық өзенінің қазақстандық бөлігі және қиғаш өзенінің учаскесі де бар
ел экномикасы үшін жайық каспий каналы ерекше маңызға ие
ол жайық өзені мен каспий теңізін қосатын сондай ақ ресей ішкі су жолдары желілері арқылы қара және балтық теңіздері порттарының қатынасын қамтамасыз ететін маңызды көліктік жол болып табылады
теңіз және қашаған кең орындарын игеру атырау мұнай өндеу зауытын қайта жарақтандыру сияқты аса маңызды ірі инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі қажетті қондырғылар мен құралдар осы канал арқылы жеткізілді
алдағы кезеңде еліміз үшін өте қажетті мұнай газ химия саласындағы жобаларды іске асыру кезінде еуропа қытай мен оңтүстік кореядан келетін жүктерді тасымалдауда жайық каспий каналын белсенді пайдалану көзделіп отыр
еуропадан нұр сұлтан қаласына жеткізілетін жалпы саны үш жүз отыз төрт тонна болатын он бес бірлік құбырларын атырау порты арқылы тасымалдау жоспарлануда
бұл канал балықшаруашылығын дамыту үшін де аса маңызды орын алады
бірақ су қоймасының таяздауы өзен түбіндегі бедерінің өзгеруіне және канал арнасының күрт лайлануына әкеліп соқтырды
жайық өзенінің суы мен гидрологиялық жайына қазақстан республикасының президенті тоқаев көңіл бөліп үкіметке суды көбейту және гидрологиялық режимін жақсарту жөнінде арнайы тапсырма берген
осы тапсырманың аясында және жайық каспий су көлігі жолын қалпына келтіру мақсатында қысқа мерзімде шаралар кешені алған дұрыс
бірінші кезекте екі мың үшінші жылы әзірленген жайық каспий каналын қайта жөндеуге жөндеу жобасының техника экономикалық негіздемесін қайта қарау қажеттілігі туындауда
сонымен бірге сапалы түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу үшін толыққанды түбін тереңдету флоты қажет
қолданыстағы заңнамаға сәйкес ішкі су жолдарын кеме қатынай алатын жағдайда болуын қамтамасыз ету оны күтіп ұстау уәкілетті орган мен оның кәсіпорындарына жүктелген
бірақ қазақстан су жолдары республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның
толық жалпы толық жабдықталған флотының болмауы бұл жұмысты сапалы жүргізуге мүмкіндік бермейді
осыған байланысты жауапты мемлекеттік органдарға келесі пысықтауды тапсыруыңызды сұраймын
ағымдағы жылдың соңына дейін жайық каспий каналының кеме қатынасы жұмыс жағдайын қалпына келтіру үшін жаңа техника экономикалық негіздемесін әзірлеу
қалпына келтіру түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу және одан әрі жыл сайын каналда кепілді тереңдікті ұстау үшін қажетті түбін тереңдету флотын қалыптастыру
жоғарыда аталған шешімі атырау облысы және батыс аймағы сондай ақ жалпы республика экономикасы үшін стратегиялық маңызды су жолының бүгінгі бүгіннен және болашығын жақсартуға мүмкіндік береді

құрметпен депутат еңсегенов
рахмет назарларыңызға
рахмет сәрсенбай құрманұлы
өкімет жұмыс істесін демалыс жоқ оларға дұрыс
тағы екі сауал жіберіватырмыз
ал енді құрметті әріптестер күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
бүгін і төртінші сессиядағы сенаттың қорытынды отырысын і өткіздік
біз барша халқымызбен бірге қазақстан мемлекеті үшін аса жауапты әрі тарихи оқиғалардың тағдырлы шешімдердің куәсі болдық
сессия барысында сенаттың ауқымды жұмысы қарқынды әрі нәтижелі болды
осы кезеңде сексен үш маңызды заң жобасы жан ы жақты пысықталып қабылданды
қабылданған заңдар мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін орындауға экономиканың жекелеген секторларындағы жағдайды жақсартуға бағытталды
елбасының қазақстандықтардың әл ауқатының өсуі табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауын іске асыруды заңнамалық қамтамасыз ету сенаттың күн тәртібінің негізгі бағыты болды
ағымдағы сессияда сенаторлар үкіметке жүзден астам депутаттық сауалдар жолдады
өткір сауалдар арқылы елімізде шешімін таппай жүрген мәселелерге тиісті мемлекеттік органдардың назарын аударып оларды шешу жолдарын көрсете білді
қажет болса сауалға жауап беретін лауазымды адамды сенатқа шақырып пікір алмасатын боламыз болашақта
осы сессия барысында депутаттар екі рет өңірлерде болып қайтты
тұрақты комитеттер аймақтарда і бірқатар көшпелі отырыстарын і өткізді
жалпы мемлекеттік бағдарламалар мен парламент қабылдаған заңдардың орындалуы ұдайы депутаттардың бақылауында болды
сенатта мәслихат хатшыларымен арнайы кездесу ұйымдастырылды
алдағы уақытта жергілікті өзін өзі басқаруды жетілдіру мен өңірлік дамудың өзекті мәселелері бойынша тұрақты жұмыс жүргізетін болады
сонымен қатар сенаттағы өңір депутаттық тобының белсенді жұмысын атап өткен жөн
әріптестеріміздің ұсынысы бойынша жаңа консультативтік кеңесші орган бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі кеңес құрылды
кеңесте бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланғаны жауапкершілікті күшейтуге есеп комитетінің рөлін нығайтуға қатысты бірқатар ұсыныстар айтылды
біз осы бағыттағы жұмысты күзгі сессияда белсенді түрде жалғастыратын боламыз
сонымен бірге сенаттың жанында заң шығару процессін жетілдіру бойынша кеңес құрылды
күзде осы мәселеге арналған парламенттік тыңдау жоспарланып отыр
жалпы осы сессияда сенаттың тұрақты комитеттері өткізген арнайы кездесулерде қабылданған ұсынымдардың орындалуы сенаторлардың тұрақты бақылауында болатының ескертемін
әлемдік тәртіп тұрақсыздана түскен жағдайда еліміздің сындарлы көп векторлы сыртқы саясатын іске асыруда парламенттік дипломатияның алатын ы орны ерекше
сенаторлар халықаралық парламенттік ұйымдардың жұмысына тұрақты және белсенді түрде қатысып келеді
құрметті депутаттар
жалпы алғанда мемлекеттің қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық өмірінің жаңа кезеңін заңнамалық қамтамасыз ету бойынша і тыңғылықты жұмыс атқарылды деп айта аламыз
осы ретте баршаңызға белсенді әрі нәтижелі қызметтеріңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз
құрметті сенаторлар
тоғызыншы маусымда қазақстанда президент сайлауы өтті
сайлауда қасым жомарт кемелұлы тоқаев айқын жеңіске жетті
тоқаевтың үш басты қағидаға негізделген елбасы саясатының сабақтастығы әділеттілік және өрлеу бағдарламасына халық қолдау көрсетті
бұл тарихи масштабтағы оқиға
ол біздің еліміздің экономикасына саяси жүйесіне және қоғамдық қатынастарының дамуына жаңа кезеңдерге жол ашады
президент тоқаев біздің мемлекеттік биліктің формуласы мықты өкілетті президент ықпалды қабылетті парламент халыққа есеп беретін үкімет деген і сөздерді айтты
біз президенттің ықпалды парламент пен халық алдында есеп беретін үкімет деген сөздерін іс әрекет жасау жөніндегі нұсқаулық деп түсінеміз
қасым жомарт кемелұлы қызметке кірісу рәсімінде сөйлеген сөзінде өзі жүргізетін саясаттың он бағытын тұжырымдады
бұл бағыттардың әрқайсысы парламенттің мазмұнды қызметтер атқаруы қажеттігін білдіреді
біздің қызметтік тұрғыдағы көзқарасымыз нені білдіреді
біріншіден президент тоқаевтың тапсырмаларын ескере отырып екі мың он тоғызыншы жылға арналған сенаттың жұмыс жоспарын түзету
қажет болса заң жобаларын әзірлеу мен қабылдауға бастамашылық жасау
екіншіден заңдардың орындалуын қадағалау үшін үкімет мүшелерінің өз қызметі туралы есептерін тыңдау рәсімдерін толық көлемде пайдалану өзекті және резонанстық мәселелер бойынша парламенттық тыңдау өткізу жиі өткізу
үшінші аймақтармен жүйелі негізде маңызды мәселелер бойынша жұмыс жүргізу қажет
сенаторларға аймақтарды аралап жергілікті мәслихаттармен және қоғамдық ұйымдармен жұмыс жасауды жоспарлау керек
төртіншіден біз сенаттың қызметін барынша жария және ашық түрде і жүзеге асыруға ниеттіміз
бұл жұмыс қазірдің өзінде і жүргізіліп жатыр
сенаттың веб сайты жаңартылды
күзден бастап парламенттің жоғарғы палатасының заңнамалық және жұмыс материалдарды қолжетімді болады
конференциялар мен дөңгелек үстелдерді өткізуді арттыру қажет
бесіншіден қабылданған заңдардың сапасын арттыру үшін сенатта ауқымды сарапшылар пулын құруды көздеп отырмыз
заңдарды талқылау қабылдау кезінде ғылыми қоғамдастықтың жастар мен гендерлік ұйымдардың і еріктілер қозғалыстарының үкіметтік емес ұйымдардың және кәсіпкерлердің пікірлері ескеріліуі керек
бюро шешімімен сенат жанындағы парламентаризмді дамыту жөніндегі кеңес құрылды
оған бұрынғы және қазіргі сенаторларды көрнекті саяси және мемлекет қайраткерлерін шақырамыз
біз олармен яғни білімі мен тәжірибесі мол азаматтармен байланысты үзбеуіміз қажет
маусым айының басында сенатта сөйлеген сөзінде біздің комитетті сенатор елбасы біздің құрметті сенатор елбасы біз бәріміз бір миссияны елдің игілігі үшін қызмет етуді жүзеге асырып жүрміз деді
біздің құрметті сенатормен кездесуге кеңес алуға және палата отырыстарына қатысуға шақыруға мүмкіндігіміз бар
біз үшін бұл үлкен құрмет пен жауапкершілік
уважаемые сенаторы
девятого июня в казахстане состоялись выборы президента страны
убедительную победу на выборах одержал касым жомарт кемелевич токаев
народ поддержал программу токаева основанную на трех главных принципах преемственности политики елбасы справедливости и прогрессе
это событие исторического масштаба
оно открывает новую страницу в развитии нашей страны ее экономики политической системы общественных отношений
президент токаев сказал наша формула государственной власти сильный полномочный президент влиятельный дееспособный парламент подотчетное народу правительство
мы понимаем слова президента о влиятельном парламенте и подотчетном правительстве как прямое руководство к действию
в своем выступлении на церемонии вступления в должность касым жомарт кемелевич сформулировал десять направлений своей политики
каждое из этих направлений предполагает большую содержательную работу парламента страны
что это означает для всех нас с точки зрения нашей работы
первое скорректировать план работы сената на девятнадцатый год исходя из задач сформулированных президентом токаевым
при необходимости инициировать разработку и принятие законопроектов
второе для контроля исполнения законов в полной мере использовать процедуры заслушивания отчетов членов правительства по вопросам их деятельности и проведения парламентских слушаний по актуальным и резонансным вопросам
третье необходимо поставить работу с регионами по ключевым вопросам на системную основу
должен быть сформирован план поездок сенаторов по регионам и их работы с местными маслихатами и общественными организациями
мы об этом хорошо поговорили на бюро я уверена что члены бюро донесли до членов своих комитетов
четвертое мы намерены сделать деятельность сената максимально публичной и открытой
эта работа уже ведется
обновлен сайт сената с осени будет открыт доступ к законодательным и рабочим материалам верхней палаты парламента
необходимо увеличить проведение конференций и круглых столов тем более тем для обсуждения актуальных тем немало их с каждым днем множится
в целях улучшения качества принимаемых законов мы намерены создать в сенате широкий эспертный пул
мнения научного сообщества молодежных и гендерных организаций представителей волонтерских движений некоммерческих организаций и предпринимателей должны учитываться при обсуждении и принятии законов
решением бюро образован сенат сенаторов в который мы приглашаем бывших и действующих сенаторов
и видных государственных и политических деятелей
мы не должны терять связь с ними с людьми обладающими огромными знаниями и опытом
в начале июня в своем выступлении здесь в сенате наш почетный сенатор елбасы сказал все мы выполняем одну миссию работать на благо страны
у нас есть уникальная возможность встречаться и консультироваться с нашим почетным сенатором приглашать на заседания палаты
для нас это большая честь и ответственность
сессияның жұмысы аяқталғанмен депутаттардың қызметі жалғасатын болады
жазғы парламенттік каникул кезеңінде сіздер өңірлерде жергілікті тұрғындармен кездесіп жаңа ой пікірлер сындарлы ұсыныстар жинақтайды деп санаймын
сөзімді қорытындылай келе әріптестеріме үкімет мүшелеріне аппарат қызметкерлеріне баспасөз өкілдеріне бірлесіп атқарған жұмыстарыңызға тағы да шынайы алғысымды білдіремін
сондай ақ үкіметтің парламенттегі өкілі талғат есенәліұлы сәрсенбаевтың жұмысының байланысты
парламент пен үкіметтің өзара байланысын жақсы қамтамасыз еткені үшін ризашылығымызды білдіріп жаңа жауапты қызметте абыроймен атқаруына тілектестігімізді білдіреміз
қол шапалақтайық
құрметті әріптестер
сенаттың бір топ депутаттары тмд парламентаралық ассамблеясының жоғары марапаттарына ие болды
енді қалыптасқан дәстүр бойынша осы наградаларды тапсыруға рұқсат етіңіздер

перепечина ольга валентиновна председатель комитета сената парламента
медалью за укрепление парламентского сотрудничества награждаются жумагулов бакытжан турсунович депутат сената парламента
мусабаев талгат амангельдиевич депутат сената парламента
почетной грамотой награждаются
айтбаева сауле муханбедиановна депутат сената парламента
жумагазиев мухтар сабирович депутат сената парламента
нокетаева динар жусупалиевна депутат сената парламента
председатель совета межпарламентской ассамблеи валентина матвиенко санкт петербург